Ta diyanai ulee ni ti ya kpaliya ding ne illa ne maa ti illina ka shaat, ne ti illinai ƙoɗɗi nan shire ne maa shaa po shaklo ka yippa ke pena niyo ta shwee niyo ye ti piree kama kan we dingum kaameeru mina ɓalai, ke maa meena ɓalai, ɓalaƙo shuran ye ƙe yuwa ƙan shuran ye ƙei yum ye ƙen shaan po shaklo teere ta ya yani ƙen illoi, ke ta illani shwat ya, ƙe ta illani shwatum ya, te yedde ne ti illon. Ta yooro nen ya vuvno, ta yooro nen diya ɓak nen tang peru, ti ya ƙaa tei longku ulee ne liya ne ta yani ƙe ta ya shuran ulen ɗwei, shau <hesitation> shilib roi ƙa ya, ya toomrei ƙa ya te ye ti ya nen illen. Pene ƙpaliya ding illanno ne maa taillani an gbei ne ti illinai ƙa daddarang, ƙa daddarang ƙa pelle ule yika karbe kpunu maa ka jene maa ƙa viyo, ne ti illinai ƙaa pelle ƙarɓe pereu, karbe fuwat longku ular dong. Ne maa ta illani ne maa ƙaaƙa shayi minin mannano munin foɗɗilo foɗɗilo mu ti sharmu ƙaa pelle beshshani naa tat. Beshshan ƙoɗɗi naa tat maa beshshina naa tat, min fuwa foddilo mun maa penna, munun geena ka ule mun po shaan ya maa ka we in kpisho bi munin sh maa kpisha bi mun maa shuwa, ne maa ta ƙowanii dong, ƙaa pelle maa kaje maa ka viyo nen ƙona, ne maa sha dong maa shuran ye ne shai yani nen ya. Kpaliya ɗing ti yoaro ƙaa pelle ƙeu joo ne maa ulara ƙen ƙeu joo ka shaat, ke maa yuwa shirau ƙe maa fuwaa ƙen ƙoo ular manni dongi, ƙe maa ƙoƙa ular manni dongi kaa pelle ka daddarang man yuuru shuran ma man yuwa shurani ɗing ule ular koɗɗi ye ma ta she ƙaa, ma maa sheya ƙaa man me po shirau, man maa meya po shirau man takkuru ɗigi man illiru man meeru mina, te ye ne to ya nen illen k’a shaat. Maa ulanna ku sha we, sha ule, a ulee kama, mun kan te gbem do uleshina gbe ti ta kangum a ɗo ɓelan ƙoɗɗi shaanin a ɗo belan yewan shaanim, kaa pelle ƙe ti shai sho tiyaa ƙe ti shai ulen ƙan ulen ƙe ti shai ƙoɗɗino shirem. Maa ulee ulanna toomno nen sha, maa ulee ne uleya nen sha pene. <noise> Kpaliya ding ne ti sha ulei sho palau ta darang, sho palau ka ya ne maa shuwa ka shaat ƙaa pelle ye yuwai gulang, ye yuwai gappa, ye shuddai ƙaa, maa ƙpisha bi dligi ka shaat munin sha do belan koɗɗiim. Ta lya yooro karbe paragbanang ta iya yooro parilau ta iya yooro pididau ta iya yooro fejereu ule ular kpumu ma maa shuula man ƙoma ular pire ma ta ularani, ma ula ya shuran ye ma ta yani, she darang maa ule ulannan toomko nen sha, maa ulee ularu toomnom nen ƙoono, maa ka ɓumlum ta aljubino, maa ka ɓumlum nen pilin maa doulem ne maa illeya doo nen she, ye ne kerai ku me an sha uleshina te yedde ne ti yuun diyai nen yiu yani kaa te ule shuwa darang, darang maa shuga ule yika daga fuwat she kiryippa ule ular paragbanang, parilau pididau, fejereu uloni ƙoɗɗi ti war kpumu, maa ule yuwa ti mima munin sha teere ule ri gume, ule darang a yoro ti gbare do minin yam maa uleyaro munin sha, maa uleerom munin reenmu ƙaa tai, munin ulinan mun ƙaa tei she yippai an kpangi ti yai ulen ti yai gwang. Te ule min ti shuri, kama ti shurii shau yee koomo, kpang uleshina yippa an gbei t yai gwang, maa yuula no an kpang ƙoɗɗii ka yippa ne ti ularai gee shuƙa, ne maa warai gee shuƙa pelle gee, gee shuƙa te munnin diiru ɓak peddi ƙoɗɗi ne ti ular gee ɗok she yippn. Peɗdi ƙoɗɗii ne ti meeru kpumu, peddi ƙoɗɗii fejereu. Sha po shaklo she yippa do ɓelan ƙoɗɗiim ƙa ye ne teka illit no ka shaa do ɓelan ƙoɗɗiim, maa ƙa ɓala ti shikno, nen sha po shaklo shwat maa ɗo ɓalam na iya ɗiiru nen yuur nishsho ti peewe ule ular ƙoɗɗi ye shaklo ulanna ɗonno ne ula shano po shaklo. Maa ka piree na warani kaa pelle gee shuƙa ka ye ne teka ɓoi mun maa ma yuna gee minin meenu mun maa meena munin ya neshsho, ye ne weyai mannano ye me an jereno maa ka ƙoɗɗi munin la ya neshsho ule ular ƙoɗɗi shaklo ulanna doomu, shaklo maa ulanna ɗo munin tang riyani. Ƙa ye ne teka ta liyan guni diyamu kama ta piree a piree kama kpiraam a piree ka ule po yaani gbem, a piree ka shuran yaani gbem sha po shaklo kan illit. <noise> Ti ularii ye ka ule ke po yani, maa ka shuran yani ka shaat ƙen illina shulat maa do shuranun daddarangin yirim ken ta gumei kpaliya dinga, kama ti illinai longku ule po yani sha po shaklo kaa te maa ka ɓala ti shikko ken shako po shaklo shwat maa ɗo ɓalam man diya ɓak tu ya neshsho, man ti ya neshsho man ti ya neshsho ule ular koɗɗi ye laklo ulanna ɗooma, am kpang diyomu kama ti po tei diya gun biro, ma maa dii ti gum biro ti fomna, man ya neshsho man ya neshsho, peddi daga shan uleshina yippa man ɗeema dii man yiu ya neshsho ma maa yuuwa neshsho ule ular koddi ye shaklo ulamma ɗooma man ɓuuro ma ma maa ɓura ma man ula reema. Peddi man ular po neshsho ti manni meno minai man ma ulara meno mima man diiru ma kama me an jere. Sheeno ka ye ne teka maa ƙa ɓala nan reeno maa ɗo ɓalamu nen ular fo gee, ne maa yuuwa gee nen meeru, maa ta shuwo, ti po neshsho man diyaa ɓak ule ular nangshakki yippa, peddi ƙoɗɗii ule ular vubna, sai pirit vubna yikan pitta shikma, maa yika pitta shikma man illan ti gum birai ti po neshshoi ti fomina man tang riyani. Maa ƙaa tem maa ka viyo, man reema shwat longku ulen. Longky peret, peret kan ɓala foora man reema gume shwat ƙan longku ye ke ta yani ɗwei, dwei ka ular dong, davei ka ya shee ka ya lee ƙen ule ƙan reko shwat, ka yene teka ne ti yai shuran dong ulaanin ne ti ya shuran ta mina ulorin, ulone ƙoɗɗii ne ta sha po shaklo shwalum longku ye ne maarai ya shuran shuran tashsho pira ta yirko ken yuuru yippa, shuran tashsho pira ti liiko ken illina ka vubna shuran tashsho pira ta liiko ƙen daklo ƙoɗɗi ƙaa pelle she sha uleshina ye ɓoi ɗa ti piree kama ti sha uleshina darang shuran tashsho pira ta liiko jiye sha uleshina in perero ƙen diya ɓak kei shu uleshinan pene diyani kaa piree kama diin kan ulee kama ti ya sha uleshina ne ti shai sho palau, shaat ƙam yippa, darang maa ule uleyaro nen sha. Sha po shaklo ne ti shanai maa do ɓala ti shiknom, ye ne maa ularai geem ne ye ne ti po neshshom nen reeno shwat. Nle maa ulara gee ne ta riyan shulatum maa ka ɓala na reeno shwal illit ƙa ye ne teka. Maa ka shuran ye ƙaa ya vubna ƙen illina shwat maa ɗo shuranum to ƙoɗɗi ding ka kir yippa pire ne ti ule erim ɓalai ne maa meena to ƙa ye ne teka nen ular no bee shuƙa min maa yuna yoba yoba man beeru shuƙa man maa beena man meeni, ma maa meena ka kiryippa man bino doo ma maa bino doo man gee ta riuit ma maa geega ta ruiuit maa ka ule, ka ule man sha maa dowem diya shuiji ke ta ɗeego ta minam ƙaa peranii po neshasho, ke maa pera po neshsho, man yuuro neshsho maa ka ule po yani man yuuru maa dowen ƙen meeri go mima ƙen ti ya kaa te ƙen ti ya kaa te te yene ti yuum nen ti kutton monai longku do ule kama po yanim ɓara ular dong ƙan shene ne teka naa ne ti ularai shuran tashsho pira tei te ye ne ti yuun. Ne ti leu diyaɓak ti peewe ulanina maa geem maa ka ɓala ti shikno na iya reeno gume tum fee ti po ri gume foi ne maa riyano nen ya shaklo nei niyo ye ne maa sha po shaklo nen illono waani ka shakki yippam. Naa ya shaklo maa jirang um ne ti par pee ulem, do ule ti tur monom naa ya shaklo no jirang maa ye kano ner peru nen shappina maa yeknon na ya shaklono ule ular vubna ta piri maa ƙpaala nen illima nen peru nen ya shuran ye ti toomno maa ƙaa tem na diya ɓak, ne ti pikrano ka yippam ne ta ya ulenanɗokum te ulee ne pena ne ti ya. Maa ƙa ye ɓa ulende ye ka la ti kiran mannano te ule ti li nen illoni ka yippa la maa yuwa kwii, yee fee yuwa elɛro ti peewe te ule ti li nen pikrano maa ƙaa tem ne ta ya shaklono ɗo ulee ta turmonon ule ular vubna nen poru nen ya shuran ye ti toomno nen ya ƙaa te ɓooi nen ya ƙaa te dwei nen yiu yaani te ye ne ti yuun.